عشان تغير اطار سيارات اتاكد ان عندك مفتاح ربط العجلات والرافعه ومثبت اختار مكتن امن بعيد عن الكريق استخدم الرافعه لرفع السياره عن الارض من يعني من ناحيه العجله حكوالمثبيت مو تحت الهيكل عشان السياره ماتتحرك فك البراغي باستخدام مفتاح الربك شيل العجله وركب العجله الجديده